E chanem rii k'o jaljak' taq' kumb'al che ker re yapirtzam wuxu' re aj k'o kumb'al che kirya' kaan kunumen kununeek che k'ak kununeel wuxu' <hesitation> k'ak taq' kumb'al e ajeer tak tziij xaqara' chanem rii k'o jun wunaq kikib'an nan <hesitation> ewa' k'o ya' patzam wuxu, aj laq katiij saqan a tilimon xaqara' kaab' <hesitation> rixaq' taj ch'ee' kanat'ini chan rixaq' nimneex rixaq' rii kotz'eej <hesitation> jujontaq' kotz'eej <hesitation> rixaq' <hesitation> b'oqiil xaqara' <hesitation> kaab' re ajiij ela' laq' ka kojon wuxu' katijan katzakan kipapatek tek'ara' katij saqan awech ela' la kirmaqsaj la q'ool wuxu' <hesitation> la patzpay re kela <hesitation> kel aj wuxu' ya' patzam wa kas kii t'urt'ut la tzam laq' ka saqan <hesitation> asucar <hesitation> che chu jun laaj xo't kaya chuul q'a' richaq'a <hesitation> tek'ara' ka joq'aaj la ixalab' <hesitation> purwe' la asucar xa kela <hesitation> ki t'urtu't ti chek la tzam ela' jujontaq' kumb'al ki kiyam kan katiit' kamaam che qas rajawxiik ka tzaqtakaan rimal katziij lo wa' el kumb'al che ti xealuul <noise> otz' xuchan <noise> kas ke'etam taaj wa' kas k'o jun k'ax kirpetsaj <noise> chakiij. <noise>